Pues xic sapiün que queniwewjaj ajlüquiw estetuan wx por ejemplo ngu majlüc nuney niwew acülliw soel niwew tiel ombiümüw pues xic sajaw que peue ajiünsüw alambüw niney niwew y si tuan pilic ajlüquiw trist y pues a veces nnga mandiümüw nimüetiw peuet asta asta andeowüw deeues de que acueatiw niwew de que nuney niw amb olonoc lat ajüijüyniw nga majlüc jang matang niw müx niwüet entonces xic sapiün que niwew tuan este ajmond icorts sijam pallic icots pues ga melaj najnej ajients imeats tuan niwew tuan neáwan clas deste de piet omicho xic sajaw tuan este nejuchuxh uj anoc wierpi piaceste omonguicha alwex yocang tiel ombiem ajlich micual xowalel rwidarang ajcüy apaj aquiej para miünüw mambiolüw niw peres pes. Papiüngats de que pues niwew neaw anguiey atajcü sentir ajmod icoats icots ajcüyets icots ajiüntsats icots acuiquiet tuan niwew niwew almajiür nguiney mood niwew apiüngüw entre niwew ajmod icoots tuan niwew atajcü sentir nguiney mot este cuejasajüw niwew tuan neáwaney almagiür nguiney mood niwew atajcü sentir teuan masey niwew este anoc este juchpuetojuchmich niwew tuan atajcü sentir.